Li principali speci di tè, ca venunu tutti di la stissa pianta, sunnu sei: tè niuru, virdi, oolong, biancu, giallu e scuru. Sti tipi di tè diffirisciunu pi lu prucessu di priparazioni di li fogghi ca difinisci lu culuri, lu sapuri e li pruprietà ca dannu binificiu. Esistunu macari tè prufumati.